Ewa i hevitra nakahy koa karaha nambaranao tio iny, ronono ovana ndraiky sôza zany zio, ah tsy ronono zany aminakahy ai, bokeo ronono zany boaka aminy zaka boaka aminy olona, boaka aminy biby ronono zany, raha ty ndraiky karaha ranon-tsira i raha ty, de karakory moa ambarako ambarako fa ronono raha zany.